أفظل أكون مؤلفه مشهوره لإن الكتابه تعطيني فرصه أعبر عن أفكاري و أصنع قصص تأثر بالناس الممثل عنده دور كبير بس المؤلف هو بيبني العالم بقصه أحب أكون خلف الكواليس و أشوف أفكاري تتحقق.